Mɔnu bɛ kpɛɛ a nu yɛ ŋ lajii, ŋma a fɔ kɛ lajii bhii nu nu gbi nu anu bɛɛbɛɛ oo, lajii bɛna mu nu an ya bee ŋye, kɛɛ lajii mu ŋ a bi amu wɛɛ a bɛ ŋ basa naa, lajii bhii mu mbɛ nana a seŋnaa, ŋna lajii mu nu bi mɔ nu boo, wɛɛ lajii bhii nu nu a bɛ ŋ basa naa. Banda mu ŋ kúusɔa leŋɛ nu kaa, waati bhii ŋbɛɛ ŋbɛ wi taana kaakɛna, kaakɛ mɛnu wɛɛ kaakɛ keŋ bȧa lɔ, ŋ bɛ wi taana wi nu wa, kɛɛ ŋma kuŋ ŋma kuŋ mbɛ to kaa bhii kɛ, bɛmaa jafeŋɛ waegee a bee wi nu gbi mbɛ to kaa bhii kɛ, amu ŋ siia mbe wi kaa bee kɛna lɔ, amu ŋ bɔ bɔɔ na a ŋ lajii a lɔɔ lɛimu i bee táana wɛ kaa kɛmɛɛ kenaa amuu. Ii wa mɛ wɛ, ya ii waŋga fɛ ii bɛ leŋnu kaa na. Zii kpaŋmu lɔ kaŋ mu kɛ ii bɛ leŋnu kaa na. Kaakɛ bi, a ta kaŋ bɛ. Komu ii bɛ ii taa nu. Anu yɛi kaa lɛimu, ii na ii leŋnu kaa. Bɛma lɛi yɛ bɛ nu komu ii kaakɛ, ii leŋnu kaa la. Komu a nyii ii ta kaŋ bi, kaakɛ keŋna mɛnu. Kaakɛ bi ii ya kaa, komu ii kuŋ leŋnu kaa bɛna. Anu ya jaje. Bɛma hiŋi ii ma kaakɛ mɛ jaje, ii ma sɔ a ya ma-anu ya ma lɛimu, ii be leŋnu kaa lɛimu kpaŋmu ii ya nu kaa. Kɛ na fɔ ndɔ kɛ, jaafeŋ be ŋ bowɔ o. Ko bi wa komu. Alɔ kɛ, kaŋ mɛ wae nge, a be ii yɔ kaŋɛ kɛ nu-kaakɛ keŋ kɛ nu ii bɛ wi taana nu. Aa be ii yɔ aa wa. Kɛmɛ wae nge, jaafeŋ mu bɛ anu bɛ ii pawa na, a kuŋ ɛ, ɛ, ɛ, ya kaakɛ jaafeŋ mɛnu be ya. Bɛma jaafeŋ kuŋko ma. A bɛ muta jaafeŋ ɔ wa. A be poomɔɛ nu anu jaafeŋɔ-seŋje taŋ kamu mɛ wi taana, mua kaakɛ jaafeŋ mɛ nu, a bɛ poomɔɛ nu taa jaafeŋ wa lɔ. A be wi muta wa lɔ. Kɛ kɛmɛ wae nge, a bɛ muta lɔ. Zi, ii be kaama lɔ kɛ ii ya gbi be lɔŋdɔe. Ya kuŋne kɛmu mai, ii taana ii ya be anui kpoe be ii ye. A tɔ mu bɛ nu, anu ya kɛ kpo mɛ nu ma. Ya fɛe, kɛ ya taa ya be. Kɛ ii ti lɔ taana. Kɛ na lajii bi bii o. Ma fɔ ndɔ, leŋ mɛ-ii tɔ leŋmɛsɛ wa. me lajii mɛ bii na. Lajii bi wae nge, naa lajiiɛ bi wakɛ. Amu a taa lɔ aŋ jia mɔbɔ aa, kai bɔ a bɛ sɔkɛna kaŋ bi. Aa pɛ, ai mɔɛnu kaa wakɛ nu. Kɛ a taa lɔ nda nu. Bɛma a wa leŋ bi pɛ a ta wa nu. Aa pɛ a bɛ lɔ mɔnu wa kaana. Aa pɛ a bɛ sɔ mɛ wa kɛ na. Sɔ mu lɔ mɛ a kɛna. Aa pɛ bɛ sɔ bi wakɛ na. Aa bɛ lɔ mɔnu wa kaa na. Amu aa taa a ŋ jia kai bi ya, amu kai bi aŋ basa. Amu ŋ taa kaŋ bi. Ŋ ta, ŋ toa taana wa